Moo ule pangano use oto pewui nala ummeng meeke ule, moo enango amiligo kastang ko lepo enang bako. Peekala gawona lapalo amiligong woo wookong loida wau gawana tete ule ummeng tee moo enangbuai, ukuwai, nalo uwai, moo nalo umma teng teketa ledi alala oga moo ikipukolo teng tee wau enang bawainala tee enang nabo kilin nabo moala teng tee wau tei piito awai <laughs> piito ala ule piito awai wau aliai. Teng tewa piito gawa waloda nawalo tete enang balila ule, tee moo ikipala ule teng teie nukuna mimbala ule teie tee lapalo gawawai pitu tabammo gawotawangko, gawotawa gawotawamma enang maliko. Teng napo nilana moongo gawamo niinalaka ogoka enango palauwa ko loidaka teka gawako, ikipama teng tee enang nabo Enangbo tawama, taio tawama tee palauwako loida lepo kila ako, kila kila ama palauwanga enangbama salimbama moni moako palauwako. Teng napo nau tee moo wakang moo, moo ka ule okopoko tabeng oka napo amili pinake loida tauwainala tee mononna inne teka nda teego wetuwetu koka using bangko, menge amma teka wetuwetuko tambeng uwani enango gau gaunisiko. Teng ule peekala panga masiko lepo using baako, wau aka tee teie mandeka mooii aka gawamma wau maliko. Ninang tee ikipau loida tang tee mandekako loida lola amma <laughs> waumalili towai kidunga enang bama tee moo temasko enangbalako. Teng ninang, ninang aka moo ninang tang nando, nando ningpo moo lopampo enang balimaka tee moo wimai ai tang enang balimampoi laa emampoi wamaiko loida namo tee moo auko oiga wamaikoke napo tang ninala mili aka tang tei moo lopa namoke otopeu otopeuwainala oga wamaiko auwai. Teng moo tewaato Tang peekalango pangamasko ule niike using bammo tewa menambasinawa mandekako, maka lapaloko, maka piito gaunisigo tei tei mooii lepo pangano peekala gawotauko. Teng maka tang enang amili namasko loida o oili, oili o monongo enang balimo teka teego moo gongo enango moama moogonala kilim moama nda ko takapama oili loida gasialili toko, nando nelai, teng mono sisi alima tamba manobalili nambalili towaika. Teng napo ninamasko peekamasko ninang aka enango asing gawako pangamaske tang tee bush marasin loida, enang bama teka teego moogo nalanga oilinga gawotawama enangbali gawamo talala angko tang tewa menabako, apako moogong oilinga gawotawama enangbaliko tee wawin loida, polanamasko moama tenga gawako. Teng nado tee nando sipawoloko loida enang balima gawotawamo, gawalima nando Teng te- tei moo napoka tee enang kepanna, kepa meeke ka ule tee ninang sipamolima tee naba amma te nda nepo welumalili toko o mono kamali manomalima maka apoi koi loida tei kepai taka malili toko. Teng kisa aka, kisa aka tewaato kisa aka nda okopo ule tee moo, moo ule pangano ule peekala enang, enang buienala kombuienala monoi monoi uwaniko pakulalawai, kisake aka tewa napo oi kapeta kepa nauboi tete ka ninang tei asing uwani gawangko. Teng moo tewango peekabas peekaba pangamas ule otopewuinala nii nando pakundimo.